Më yë dun minëyen yë dun ëjt's nënëm avion amaxa'an am, jue yë dun, jue ech dun nu'uk i'ixä në ko'o dun jyayëy në ko'o jedun naxwin tyubëk jaya'ay du wi'ipë jë yë dun anyäp jadun dun yajtubëk dun nëko'o ko'o yajkëxpejnë ji'im yë po'oj këxpë jiak mamach je yë dun wa'apë jadun yë dun yajnaxkanak kombë majandyë dun ni'ixet's jadun a'ax dun ji'ib wyaditë jue këxpë yë dun jiayëy